Karazan'alika maro: oh!, misy berger, misy alika bevolo rey coton de tuléar, misy chihuahua, misy berge belge, misy pitbul, misy danois, misy bulldog.